<hesitation> Izaho manoka tsy tia zavatra hoe be tsirony be rehefa rehefa vao maraina. Aleo zavatra tsotsotra ihany, dia ilay zavatra hoe mamimamy. Mamimamy antonontonony izany fa tsy ilay hoe tonga dia mamy be ohatran'ny gato na zavatra ohatr'izany. Fa ny anahy an, kafe sy ronon an, mamy ampy fotsiny dia izay.